<hesitation> Ho anahy zany gn'itako tena hoe sy mampiova e sirony aloa de sy andrahoy evao izy fa tonga da izy latagny masaky latapotorany igny tonga da igny zany titititenao izy da afangaronao da ohatry hoe asianao ronono kely izy igny zany izy <hesitation> tonga da mahasalama sady sy mampiova e sirony.